د نباتاتو د اجزاو په کارولو سره درې وخته خواړه چمتو کول ممکن او اسانه کار دی. ځیني خلک د تل لپاره نباتات کاروي. په نړۍ کې په سلهاوو نباتات شته دي چې کولای شو ترې ګټه واخلو او ترڅنګ یې باید د پخولو هنر هم د ځان سره ولر ترڅوخواړه مو خوندو او با کیفیته وي.